To, no, aklodzi adɔ̄ rusono lukpɛ a rubɔ̄ na, dilili kɔ̄ a jɛn drɔ dɛ nɛ kɛi. Dumu nkɔ̄ wɔ ɔsɔ̄ nyɛ ko yi dɔ̄ kulɔ nablɛ yi, kɔ̄ yi dɔ̄ dala alɔ nablɛ yi lubɔ̄-lubɔ̄ nkɔ̄ iwɔ dɔ̄ naklodzi kɔ̄ ɔ rɔɔ dakɔ̄ nyɛyɛ mɛ? Zɔrɔ akloli mɛ zɛ iwɔ amma, yafen ɔsɔ̄ ize mɛ kɔ̄ nzɔrɔɔ nɛ, kɔ̄ ɔ pisɛ dɔɔ-agiiba nɛ yi kɛyi munɔ kɛ na, ɔsɔ̄ kuma <hesitation> lubala kɔ̄ ipɛrɛ blɛ rashi aklodzi a yiya jɛ lubala a minyɛ lɛɛ lukpɛ isa ilɛ nɛ kɔ̄ a adoo izhigli bɔ. Gá kɔ̄ a saa nɛ kɛ, nkɔ̄ nyrá asho vɛlɛ takɔ̄ osha mɛ gá nɛ nɛ a klɔɔ kɔ̄ ɔ takɔ̄ ɔ zaa munɔ na lɛɛ ivɔ̄ akpɛ sho takɔ̄ iwɔ gá nɛ nɛ a klɔɔ-ɔzaa munɔ na ivɔ̄ inɔn nini kɔ̄ tɛ̄ zá nnwá dɔ̄ nkpi wɔ tɔɔ idi nnwa nɛ na kuma ipɛrɛ n kɔ̄ a dɔ̄ nkpi wɔ wɔn dɔɔ wa. Ama dilili kɔ̄ a zaa nkpi wɔ saa kɔ̄ iwɔ dii nɔ na wa, inɔ kuma aama nayɛkɔ̄ iwɔ soo kɔ̄ ivɔ dɔ inɔ muna, ama nkɔ̄ aklodzi zá ɔn dɔɔ kowini ipɛrɛ isi, ipɛrɛ kɔ̄ aklodzi adɔ̄ nkpi wɔ nɛ adɔ̄ nla kɔ̄ ayibrɔ a bɛ swaraa nza iblɛ kɔ̄ a kɔsɔ jɛ ayɛ wɔ brɔɔ kai nkpulo nɛ, ama agá swarai kó iwɔ za naklodzi na, a yiya karaa ayibrɔ har kɔ́ kai nkpulo ma kɔ̄ iwɔ ma ɔn yiya rasa trɔ wɔ ɔn yiya rasa trɔ adza wɔ rashi ipɛrɛ blɛ a yiya bɛ ndilili kɔ̄ blɛ dza wɔ shɔ̄ rugɔ̄ shɔ̄ nɛ wɔ pɛ kɔ̄ ɔn ma naa! Kɔ̄ ana tóó yemula kɔ̄ rugɔ̄ kɔ̄ aklɔɔ bɔ ama aklodzi azaa nkpi wɔ muna ɔn zɔrɔ lubɔ̄ kɔ̄ ɔma naa? Iblɛ kɔ̄ ɔ didrɛ kɔ̄ ɔ rasa gá kɔ̄ ɔn zɔrɔ nɛ, amma ɔn kɔ̄ di naklodzi bɔ, dun ipɛrɛ kɔ̄ nzaagii ba nɛ am bɛ swaraa iwɔ ɔdɔ̄ impɛrɛ kuma nmaliza adɔ̄ niwɔ dun gá kɔ̄ ɔnri kɔ̄ ɔ pisɛ ipɛrɛ nɛ, ribli wɔ aflefle wa. Ama nkɔ̄ aklodzi zaa na mmaliza an nɔ nla kɔ̄ an bɛ nkpi wɔ nɛ kucɔ ibɔ̄? Nkɔ̄ a zaa tare ɔsɔ̄ kuzunsi kɔ̄ a ni cici ɔsɔ̄ wɔ nɔ kowini ipɛrɛ isi, kowini ipɛrɛ isi akeli wɔ ɔ dɔ̄ na yɛ ibrɔ, kowini ipɛrɛ isi kuzunu wɔ adɔ̄ gɛ́ gɛ́ gɛ́ wa. To, aklodzi an yiya jɔrɔɔ mnmaliza kɔ̄ ɔn za ɔsɔ̄ minyɛ nɛ. Ipɛrɛ blɛ-ipɛrɛ blɛ ma aklodzi kɔ̄ a zaa nkpi wɔna nɛ, ɔgɔ asi lo kɔ̄ ɔ nyɛ kupó, kupɔ̄ wɔm minyɛ da ɔka ɔsɔ̄ wɔ, nyɛ a cɔɔ blɛwɔ kɔɔ munɔ wɔɔ wusɔ munɔ aklodzi kɔ̄ azaa nkpi wɔ nanɛ wɔ ni kɔ̄ tɛ́ zá nyɛ a dɔ̄ gba alɔ bɛ, a dɔ̄ pisɛ idɔ̄ aklodzi? Ama nkɔ̄ ɔ ni kɔ̄ a dɔ̄ dzi nwa aklodzi kɔ̄ iwɔ dɔ̄ naklodiz bɔ nzaagiiba nɛ ankpɛ bɔɔ nnwana tɔ muna.